عالم خال من الجريمة علخاطر الجريمة ياسر تاثر على حياة العباد علحياتهم متعوكل يوم العباد تولي تخاف معناها في حياتها اليومية و تخاف ملجرائم اكثر برشا ملي تخاف من الكوارث الطبيعية و هكاك تولي فما عدالة تولي فما مساواة بين العباد ناس تولي تعاون بعضها معادش فما سرقة